Ilarma a tinaulai ing nimiar mungo me mila lar la la pipit a papa a koke. mila a name mila <noise> lar lare aina a kona aina a kona ina itar nunure tar ia ke vovon ia tole na urkiti kiti ing mama ap papa dia pipit. Ai tale a papa a mama dia lopa topokona tambu. Dia kim pa mo paka ir. Ap dia lo pote a pap ap amama ani dia lova tar dia tul tar opakair. Opakair tar di vung bat aina ono. Di vung bat aina taem divung bat aina. Aina ninge ditar vung bat ani ni na me ninge di vanvan atinge. Ai dala rei langadi mep aina ininge. Ditar vung bati da tar vung bati tar ani na me ininge. Ai namur la vaninar pa kamanga. La vaninar pa kamanga tar la tiri pa arkul mep ivia ai namur a koke mila ap a nane mila la vung guve pana tambu ai namur lalo pai. Lalo pa na tambu ionge ap la tul tar utuma ka tar la vung tar ma rat mep di kul pa aina ono. Ai labin pa aina mituma. utinge rina me ai ataem itar ke atinge rena me. lare potei nandi mep navoro navok io va lamur tardia pit. Ai lar mep itar lo pai kuti. Ai anaur mangana wok ing me nik nikiar la pipit a taem la vatung tar oumbap aina ia lilikun malet utuare kokono ap enana. A laen nina naina lavung guve aur kiti kiti ai namur taur auriuti kiti ane ura kalamana me ionge. Dia ke arivung tar ia maravut dia manudia nilaun kati ma pakana kiti ionge la tole pa ina. Lalo pai kium nuna na urkiti kiti ionge diartambar ono. Lalo rapa na urkitikiti lalo rapauk utua re na koke na me apa nane na ina ing dia arkukul a mep itar van utua. Dala rei nangadi mep a pate atukuna dala rei nandi mep irap atinge.

A ning malet. ai aning malet dia pita? Nangadi dala tar dala kukutur ka tar utua ma tukuna. Kirdi pipit naronge, dalamur pana paka pakana nandi tuk tar dala vantar utua ma tukuna. Lara kona, akona vinan anudalai ma kine kati, nikiar anudala angirngir, kamba kirla kukutur kirlakukutur. Lamurmur pa arot ing dala rap kondi tar dala murmuri, tuk tar matukuna ani koina anina me ap aina manudia kine. Ararate kiti aravate nana dala ono tar dala ono, dala lo muri, dala remuri mep manina ot, nana dala tul tar omup tara papa. Ap papa i wok ono, vunang ininge ia vung tar, ia tultar na tambu tua. ia tultar na tambu tua. Ai ia rap na tambu ionga ai, ia rate tar diarkukul arkukul a malet? Dilar nangandi, dala tule dala tambar ura barkokono kondi ah. La kan aina la kaun ame dala tambar dia kati alilivan. Tara nundia kine papa kondi lapuko, akona kine dalare pote nandi mep kirta bilak malet ke atia lilivan vunang dala mur ot pa a vinani na kine nina barkokono ane urua ing dia nuk tar dia ke arivung. Ionge na pakapakana ionge arate dekdek ono tar dala longor ap dala mur. kirta sot kat malet. Dala tar murmur apalanga lavoro narit lararel pa kirta kunukul lavoro narit lararel pa kirta kirta rarate utua lataulai ka ma vondo. Pi a kunukul tamal. Io dala rei nandi niep dala dala vavamburu ning a pakana kitti ma arkukul vuna lavoro medala kati kir dala ararkukul. Tar ia taulai ka. Pi taur dia kuli ea kiri tale. Ea ia kevovon kama. Ombun kama ia keke. Vunang maive ea ia pere pa al tambu ava imaingan ka tarala natnat ia balaure latinge pi arkukul utuia re enang ap kokong. Kiri tale tar la tul tar. Ai dalarei nangandi mep na mangana hevi na mangana pakana kondika ivapurum pa dala mia lilivan mena tongo tongo ing lang nikiar lavung tar taur dala taur dala pit kati ap dala mur kati. Ap dala balaguane na pakapakana kodika ambar mur ararate ikiti da tama tama ono ap ararate ia vateteen da ma vinan ino da murmuri ma taem kondi, atataing maie na kalou. Ataem lar uku kutur, u kukutur ka kirta vondo ivan o kirta mangana an utuma mungo ri papa emama, tar da lar mep dala mainge aina i ninge tar dala kuli. Aionge i hat tar dala piti vunang dala rei nandi, atare la pit mur na kukutur kondika tar kiri tale upia tar da remur napaka pakana kondika ing mep tar da ati kati malar. Ininge a kine arivung ing tar dala re pote nandi me a kine na barkokono. Angir na mangit. Da pit na tongo tongo mep, da vung bati. Davung bati, ataem davung bati. yumi toktok dala rate tar dala arkukul. Taem dala arkukul. dala bin pa ina kuti. Utinge rina me tar dia ke arivung ataem dia ke arivug. Dala rate arivung malet tar dala tule tule. La ma ina ap dala ma me tar dala wok guve a pakana kiti. Tara kine na bar kokono nudiai ia koina ap tuk tar manu dia kine diawatina anatnat ap manudia kine atinge na family dia nandi mep a kona kine latole vikei ;koina.